Mivezivezy be ny olona amin'izao, izany hoe manao dia alavitra matetika noho ny taloha tsara ve sa ratsy? Amiko tsara ilay izy satria mahita tany ianao mahita firenena, mahita kolontsaina vaovao koa ianao any amin'ilay toerana andehananao any an, misy fifanakalozana ara kolontsaina izany ilay izy, ahitana zavatra hafa mihintsy izany no hitanao any, dia tsara ilay izy izany satria misy zavatra vaovao hitanao foana.